Minchia! Chista è na dumanna chi mi piaci. Certi voti mi sciarriu puru cu me mugghieri pirchì arrivu a l'appuntamenti sempri prima, ma troppu prima di l'ura stabilita e me mugghieri ogni vota mi dici stricati di palori: "mi facisti veniri na ura prima, ora chi facemu cca sutta lu suli". Chistu è sulu un esempiu di soccu me mugghieri mi putissi diri nta sti cugninturi.